komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helst fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá

fjölluðum um plokkdaginn og kynntum okkur samtökin Krakkaveldi ég heiti Sævar og í

vikunnar var þetta helst Hildur Knútsdóttir fékk barnabókaverðlaun Reykjavíkur í ár fyrir bókina

ljónið borgarstjóri afhenti verðlaunin í Höfða og þetta er í fertugasta og sjöunda sinn sem þau eru veitt Guðni Kolbeinsson fékk verðlaun fyrir bestu þýðingu fyrir bókina

Villimærina fögru og Rán

fékk verðlaun fyrir myndskreytingar í bókinni sögunni um Skarphéðin

sem setti fram nýjar kenningar um eðli alheimsins Bergrún Íris Sævarsdóttir fékk svo verðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir óbirt handrit að barna og

fyrir bókina kennarinn sem hvarf fyrir helgi var líka tilkynnt hvaða bækur eru tilnefndar til

barnanna tvö þúsund og nítján árlega tilnefna börn þær bækur sem þeim þykja skemmtilegastar eða bestar á árinu börn af öllu landinu kusu og alls fengu hundrað og sautján bækur kosningu af þeim voru fimm íslenskar og fimm þýddar barnabækur sem stóðu upp úr hjá börnunum höfundar og þýðendur tóku á móti viðurkenningunni við hátíðlega athöfn í Borgarbókasafninu Grófinni sumardaginn fyrsta valið verður á milli þessara tíu bóka í kosningu besta íslenska bókin og besta þýdda verðlaunin verða svo afhent fyrsta júní á sögum verðlaunahátíð barnanna þið getið kosið það menningarefni sem ykkur fannst skara fram úr á árinu á

Andrésar andar leikunum lauk um helgina en þeir voru haldnir í fertugasta

og fjórða skiptið í Hlíðarfjalli á Akureyri leikarnir byrjuðu eins og venjulega á skrúðgöngu þar sem keppendur og aðstandendur gengu fylktu liði frá íþróttasvæði knattspyrnufélags Akureyrar til formlegrar setningar í íþróttahöllinni á Akureyri þetta er fjölmennasta skíðamót landsins næstum þúsund keppendur á aldrinum fjögurra til fimmtán ára frá sautján félögum tóku þátt keppt var í alpagreinum skíðagöngu og á snjóbretti mikil hlýindi hafa verið á Norðurlandi undanfarna daga og það er ekki mjög mikill snjór í Hlíðarfjalli en þeir sem halda mótið höfðu ekki áhyggjur áður en mótið hófst það hefur oft verið meiri snjór í fjallinu og svolítið hlýtt en það er nægur snjór í brekkum þannig að hafa verið ótrúlega mikil hlýindi síðustu daga hafið þið þurft að gera einhverjar sérstakar ráðstafanir vegna þess já já auðvitað erum við búin að gera það og færa til greinar og svona þar sem snjórinn er meira og eins höfum við þurft að útvega okkur salt og annað sem við komum til með að nota í nótt

komið til greina að hætta við nei Andrés er Andrés og verður Andrés og alltaf tíu og ellefu ára stelpur frá Texas í Bandaríkjunum tóku þátt í stórri og hugmyndin þeirra er nú á leið út í geim stelpurnar koma frá bænum Marfa og þær kalla sig

þær tóku þátt í stórri

sem rúmlega tuttugu og þrjú þúsund nemendur tóku þátt í en stelpurnar voru með þeim allra yngstu stelpurnar frá

rannsökuðu hvernig hægt væri að drepa óæskilegar bakteríur í geimnum niðurstöður

þeirra vöktu mikla athygli dómnefndarinnar og verða sendar til alþjóðlegu þar sem þær verða notaðar komu sjálfum sér á óvart en segjast mjög ánægðar með sigurinn stelpurnar fögnuðu með því að líta til himins og veifa til sjálfrar sem er næsta stopp í

var haldinn um helgina annað árið í röð og fjöldi fólks tíndi rusl um allt land markmiðið var að tína að minnsta kosti eitt þúsund poka af rusli á höfuðborgarsvæðinu Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra og Atli Svavarsson ungur umhverfissinni settu

með því að klippa á plastborða sem hafði flækst utan um birkitré það var plokkað á níu svæðum á höfuðborgarsvæðinu og líka víðar á landinu þrír til fjórir poka poka meira ef ég get jæja Guðmundur þú ert að leggja þitt af mörkum

margir taka þátt í því að plokka ekki bara

sem er í dag heldur almennt þannig að ég fagna þessu bæði hér í dag og

þessu átaki sem er almennt í þjóðfélaginu og mikla krafti Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands og Eliza Reid kona hans tóku líka til hendinni og

í heimabæ sínum Garðabæ

bara ekkert

upp rusl heima hjá sér þá getur maður líka gert það í garðinum sínum eða í hverfinu sínu undur náttúrunnar voru túlkuð á fjölbreyttan hátt í sýningunni sem lauk göngu sinni um helgina er dansýning fyrir krakka frá fimm ára aldri og var haldin í menningarhúsinu Gerðubergi í Reykjavík verkið er unnið af

Bíbí og blaka og var frumsýnt sjötta apríl Bíbí og blaka er hópur listamanna sem vinnur að fyrir ung börn og fjölskyldur þeirra hann samanstendur af Tinnu Grétarsdóttur

tónskáldi og Guðnýju Hrund Sigurðardóttur sviðshönnuði SPOR er gagnvirk sýning sem þýðir að áhorfendur hafa áhrif á það hvernig sýningin fer fram hún skiptist í fjögur rými sem endurspegla ólíka eiginleika náttúrunnar til að skapa ljós og orku í hafi jörð og í loftinu krakkarnir fá að rannsaka heimana sjálfir og taka þátt leikmunir gefa frá sér hljóð og ljós við snertingu og sýningin breytist því stöðugt markmiðið er að krakkar skynji hvernig náttúran hagar sér á skapandi hátt sló aðsóknarmet um heim allan um helgina ekki bara í Bandaríkjunum myndin var erlenda myndin á

frá upphafi í Kína og á fimmtudag streymdi fólk að kvikmyndahúsi í Dhaka í Bangladess til að næla sér

miða á frumsýninguna myndin er líka mjög vinsæl hér á landi en samkvæmt upplýsingum frá Sambíóunum seldust rúmlega þrjátíu þúsund miðar á myndina um

avengers endgame er tuttugasti og annar

man kom út árið tvö þúsund og átta en af hverju eru þær svona vinsælar

gríðarlega vinsælda og ég held að aðalástæðan fyrir því og hvað þær eru allar mennskar þetta eru allt

á einhverju

en hún er næstum þrír tímar það skiptir greinilega engu máli og mjög margir vilja vita hvernig

endilega hætta með þessari mynd

þeir munu ábyggilega halda áfram að mjólka kúna mikil fagnaðarlæti brutust út á hafnarbakkanum í Iwaki í Japan þegar fyrsti blindi maðurinn sem siglt hefur þvert yfir Kyrrahafið kom í höfn frá Japan stýrði skútunni alveg sjálfur og sá um að haga seglum hann var samt ekki aleinn um borð því með í för var Bandaríkjamaðurinn sem aðstoðaði hann við ýmislegt annað missti sjónina þegar hann var í menntaskóla en byrjaði að stunda

fyrir tuttugu árum hann lagði úr höfn ásamt frá San Diego í Bandaríkjunum og þeir sigldu rúmlega fjórtán þúsund kílómetra leið til Japans á tólf metra skútu er fyrsti blindi maðurinn sem siglir þessa löngu leið þeir sögðust mjög ánægðir með að hafa klárað ferðalagið og þótt stundum hafi komið vont veður á leiðinni hafi þeir í dag fyrsta maí er verkalýðsdagurinn hann er alþjóðlegur baráttudagur verkafólks og er löggildur frídagur hér á landi verkafólk er fólk sem vinnur verkleg störf oft utanhúss en eru ekki með ákveðna menntun í faginu sem þau vinna við fyrsta kröfugangan fyrsta maí á Íslandi var haldin árið nítján hundruð tuttugu og þrjú og lög um að hafa frí þennan dag voru sett hér á landi árið nítján hundruð sextíu og sex fyrsta maí safnast fólk saman og krefst bættra kjara og réttlætis oftast með því að fara í kröfugöngu kjör er það sem tengist launum vinnuaðstöðu og réttindum kjör eru til dæmis að fá laun sem eru í samræmi við það hversu mikið fólk vinnur og það að eiga rétt á að taka frí eða fara í fæðingarorlof svo eru til verkalýðsfélög sem sjá um að passa

upp á þessi réttindi fólks í vinnu fjölbýlishúsið

fjórtán í Kópavogi er mjög óvenjulegt hús því það skiptir litum húsin í hverfinu áttu að vera lífleg og arkitektar hússins fóru þess vegna ótroðnar slóðir blokkin er í sem einu sinni var hesthúsahverfi þegar horft er á húsið úr fjarska virðist það bleikt úr einni átt en allt öðru vísi á litinn úr annarri sumir segja að hún sé bleik og aðrir að hún sé græn en hún er nefnilega eiginlega græn bleik og grá í skipulagi hverfisins átti að gera eitthvað nýstárlegt nota

liti og ólík efni og áferð arkitektar völdu ál og það var málað á sérstakan hátt

út undan mér að þetta fari í taugarnar á einhverjum aðallega bleiki liturinn en ég held

með góða tónlist annaðhvort fílar fólk tónlistarmenn eins og Björk eða fílar hana ekki mér finnst að það megi alveg vera eins með byggingar

tekur nú við ég heiti Þórey Birna heitir undur og hún er eftir r

og svona vinaleg um hvað er hún hún hún er um strák sem heitir Oggi og hann er tíu ára og hann lítur pínu öðruvísi út og það gerist margt þegar hann fer í fyrsta sinn í mér finnst svo sem er aðalpersónan hún segir líka frá systur hans vinkonu systur hans vinum hans mömmu og pabba og mér finnst rosalega gaman hvað hún er svona öðruvísi en hinar bækurnar sem ég hef lesið

samstöðufund í gær í Iðnó þar sem þau buðu almenningi að koma og styðja vaxandi hreyfingu krakka sem vilja breyta samfélaginu á Íslandi og um allan heim dagskráin var fjölbreytt og innihélt meðal annars þeirra eigin tónlist eru samtök barna sem berjast fyrir því að rödd krakka fái að heyrast í samfélaginu þau hafa staðið fyrir mótmælum á Austurvelli á síðustu vikum til stuðnings hælisleitendum krökkunum er umhugað um framtíð sína loftslagsmál og málefni hælisleitenda þau sækja innblástur til annarra kröftugra krakka til nemenda í Hagaskóla sem studdu skólasystur sína eftirminnilega á dögunum og til annarra samstöðufunda um loftslagsmál á síðustu mánuðum

nemendur í fimmta til sjöunda bekk í Ártúnsskóla og níunda og tíunda bekk í Valhúsaskóla hlutu viðurkenninguna Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis og auðlindaráðherra afhenti verðlaunin í Hannesarholti á þriðjudag nemendurnir fjölluðu um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þau yngri kynntu heimsmarkmiðin og hvöttu aðra nemendur til aðgerða og þau eldri fjölluðu um heimsmarkmiðin út frá nýsköpun hvernig líður þér eftir að hafa fengið þessa viðurkenningu bara hvað lærðiru á þessu ferli bara að nota minna plast og hvernig á að endurnýta plast ég bara áttaði mig ekki á því hvað og líka ég hafði enga hugmynd um að plast væri í sjónum líka eins og í að skrifa í símann frekar en í stílabók

verslunin Krónan viðurkenninguna frá umhverfis og auðlindaráðuneytinu það er viðurkenning á framlagi fyrirtækja og stofnana til umhverfismála sem veitt er árlega krónan hefur minnkað matarsóun um helming dregið úr

orkunotkun og minnkað notkun á pappa mjög mikið það sem við sjáum fyrir okkur er að eiga betra samtal að við þurfum að reyna sem samfélag að minnka sóun í öllu

ferlinu einn öflugasti fellibylur sem náð hefur landi

í Afríku fór yfir Mósambík í síðustu viku verið er að vinna í því að koma neyðaraðstoð til þeirra sem urðu verst úti en það gengur ekki nógu vel þúsundir komast ekki leiðar sinnar á afskekktum flóðasvæðum á austurströnd Afríku það hefur verið sérstaklega vont veður á þessu svæði í apríl fellibylurinn

í byrjun síðasta mánaðar og olli miklum skemmdum mjög margir létu lífið og hjálparstarf var nýbyrjað þegar fellibylurinn Kenneth reið yfir í síðustu viku hann er öflugasti fellibylur sem gengið

hefur yfir Mósambík frá því mælingar hófust veðrinu fylgdi mikil rigning og í borginni er enn allt á floti þar búa um fjögur hundruð þúsund manns og um helmingur þeirra er í hættu vegna flóðanna hjálparstarfsfólk kom neyðaraðstoð til Pemba í vikunni en hefur ekki enn náð til svæða sem urðu verst úti þau vinna nú hörðum höndum að því að koma aðstoð þangað og öllum íbúum í skjól hefur verið að sniglast í kringum báta við Finnmörku í Norður Noregi undanfarið þegar sjómenn athuguðu hvalinn nánar kom í ljós að hann var með belti þeim tókst að ná því af honum og í ljós kom að beltið er rússneskt og á því stóð búnaður sankti Pétursborgar sjómennirnir segja að hann hafi verið mjög og greinilega vanur fólki norskir segja beltið utan um hvalinn líklega

myndavél og mögulega hafi hann verið þjálfaður af rússneska hernum kannast ekki við það þeir hafi þjálfað mjaldra um árabil en kannast ekki við að hafa neina á sínum snærum á mánudaginn sögðum við ykkur frá

en það er ekki bara hægt að kjósa bækur á krakkaruv punktur is sogur er hægt að taka þátt í einfaldri kosningu þar sem þið fáið að velja ykkar uppáhaldstónlist leikrit og sjónvarpsefni og margt fleira skemmtilegt fyrir krakka á síðasta ári kosningunni lýkur tuttugasta maí og úrslitin verða svo kynnt á sögum verðlaunahátíð barnanna fyrsta júní

vikunnar við þökkum fyrir okkur í og sjáumst síðar